Ltaini mas este <hesitation> reciente na mold digamos, poquinieꞌ estreo gonle preparar estero yoo desde el princip chitirankel gora par primerito este romiekw consegui grateni yinatesi dietenis wongrate chine grati ingrediente yigwan buen sabor, como este chene rutuanina tuamach chenengue este lmondrchani este rofreskw bancasira kokakə chelen este kra de kosk gra este krarashtg naꞌ este yerbadin ninare de unolor dereyene este de dyinꞌ principalmente gropegyi narekimag yikwagi rechagrane jba ekshtaba jolin kegrat te raterabatchane chiraknpe bito chinjayi chinan guina yido chilte yig gush tachintegay chite yalan chiti este subitur, gak bitussh loni atencingaybi chyushke dechiche gakə este xyenin tache gakoꞌ boan preparar cheti esakche today este de pan rebay yeten golalliin shiri shalbuen latachit techichyi yale techigak chemoli. Directamente gay wchew liente chegaw tachichanla lo molin, gakə mosklard chigaken tod después chiyiya kuchinilibun tentolan kasuel tachochanlə gushin guchil set tachigayꞌ ventad so, chidere yaasobs se part ya sobch alg signatu tachene shitu tal shitu yasubun partlo tiguiran chiti showlə gatlan plat gu directamente este chedro xkale kal shtebuinkal che- chelmonte chikakə volverte chigak o mezklart tachig de una bues chichalo jujue benste yakweyin gako merbiechi directamente yawalo sig chechene ko toshꞌ tal xpolen chiya logoksakan.